Ny fomba fitehirizana ovy an, tsy hatapy amin’ny masoandro izy dia <hesitation> tsy atao tratran’ny hamandona na <hesitation> tsy atao amin’ny toerana mety ho mandomando.